بعدين يكون راح نكتشف كيف الوضع بيكون في المستقبل وأجمع كل المعلومات اللي أحتاجها عشان آخد القرارات تكون تكون زكية وقيمة في الوقت الحالي يعني، وبيكون عندي فرصة ال- للتخطيط يعني دراسة جدوى ونعمل تخطيط بشكل أفضل يكون كويس.